E, tawna hiyehote nangot taw mofto le, ko wali ma, ko mofto le nanunze wara nyama yara seiseite bu kanjwun. Mee aran nimi an, mi soda ko nyamete, mi soda ko yarete, mi gaya himbe, soto himbe wari. Anko mme mofta nime mechata mo, mechan mo ko roda idun. Nanun tan se meyonam o wara soto anda himbe, nanun mofte laman omodi nga mma ko bu.